Me digit kəm tagmnumda biya ba da da mazhighila da da mazhighila a fuka fuga sai bin wa ghalava kithkiyam na banina barka da damazhigila barka dada kuma ɓagaru ɓag kataimaku kəzirabana cewa takiya maba barka miyam kemena ma magfutir taimakuwa kəmghala bakwan vak da damazhigila to auci digila agha da tagna ma digt fugharba zhanina digitba ndirga da damazhigil ndira ndirga da damazhigil ndira ndirg cewa takiya kwan wada ɓishwavana ghalg kəda damazhigil numda digil kəm tagdata numd maya to agh tauci kwan ma zarh kwana mung vakagha ku aukwan mung vakagha zarha kwana davgya zhila kwana kəusa digita zigin kwan maya to kum ghala bakwan vak da dama zhigila kəm da tagda kwar dau cikwana to kəm kuky-ka kithimdana banina gashinan kafa ziga maya hiya maya indara maya auwa maya ku auba dagda gudni guda a sagal sa gyimal gyimal gyimlaa to adagal da zhara gyimal mdkwi ba ghulaghulana indagal da matghla nim da kwi li ufud ndakwi ardugi kud biya to da taghvda tagcinawa to anjdiga henaha tsak tsig duniya tsak tsig wahala zarh nda kwa ta digana kafh nda kwata degagha agha da tauci kwan ma to kum ghala ba kuram da damazhigil ma barka da damazhigila mulkiya mu ba nina da kithkiyamna ba numa digit in tag ne ba kwana mamung nitigit guad na tag ne mavakanya na tag ba ma sirgabiyar biya to bam fuwi kirvid mahuda digit inghalgh naya ghala ba kum hidwant nud. Kasiri dezarha uda deshiga kuwar cina amtakira mana bakan nuda. Ma mung ɗuli agha digadig di vaka vakagha awusa dagagha agha b kwar kwaragha a wusin daragha a wusa zighagha awuda kwar kwar kwan ndza bagar wura ndza war wa kuma digita sai ndzagha vilga kud kiigit toh nda kwana ah tsaga ku tsag ba meviv kəbadzgira tsaga ku nudagh kəbədzgira bud nda kwagha than tighr kidiga dunibiya digit ma thali kapl garda kudagha wahalla baga bag ɗekka toh da damazhigila ma kithkiyamna ma barka da da mazhigila ma mung digiti cewa takiya kitha marna kithig kuda mamung wa ɓaga da damazhigila kəm ghala bakwan mathara ma kithkiyam na ba da mazhigil kəwahala duniyina ma mung digiti cewa nwaha nwah ma thei kuda ma to thathod ba diga zigina sidava ᴅᴀ ᴜᴋ ꜱᴜʜᴀʜɪɴᴀ ᴋᴡᴀ-ᴋᴡᴀʀᴀ ʙᴀᴅᴜᴍ ʙᴀ ʜᴇᴛꜱᴀʟʜᴇᴛꜱɢɪɴᴀ ʙᴀɢʜᴀ bagan ba din ahtsina ba gha bagan da din ahtsina ba hudina kar adagal vivakai magha sugwa digit band gab agha aɓa bakwana tisuh bimo tha sidava jijir ni wa nwuɗgu nenna tha diga ziga dama hud ni thwa magha zhar yana a zharg ba tədav kudi li mung divakaya agha zhargan tidiv kitra magha na gan kwana munna toh kaf nda kwa thakakbiya digr mntak ma thakakbiya da kema digit mmtake war thaɓa bagha hidardu kəghayagha bagha zhargha bagyiyia toh da damazhigil thab agha ghalgan ba da thekan hinan ha muda aghala ba kwa bak da da mazhigil atag da tag kawar dauciya toh ba digita a ɓaga da damazhigila zhara diga dala zig maya diga tig maya diga kaf maya yu dali thira maya agatg bad wahala a dagala a vanga agata yuna avanga agata kafa. Toh ada gata kwar palla zir nda kwa ma gana agha da ɓaga takwa agha takwan wahal ɓaga ɓag ɗekka to kum ghala ba kuramina amsirga sirg kadʊa dalili bagkura bag da damazhigil kədaliliya sirga sirga ruwa a ma mmutak a kum mularu kuda digshiga am nurama ba da damazhila da pulku bomin ka n kan tukwiciya vulkur vulgana a sirga sirgaru ghrava ruwa albakarciya á karatu vulakur da damazhigil kəsirga sivga ruwa kuran da ma theknathig tha kilada vaka gatgans vak da da mazhigila kəm ghala ba kwan ghravamda me digit kem tagnumdya ba mulkuru da damazhigil kesinga sir garuwa ma fukurna kesirgassir garuwa ma fukura kədaradz uda am sirga sirg cewa takiya a a ɓag vara bag kətaimaku kezira bamnda am nuram kwana alhamdri kum dzama da damazhigil dmana ba kurum nnemda digit kem tag nnumnd wana me digit kem tag datag nnemnd biya kəm ghala ba shiɓa ashirin nnumda hida ba shiruyamda a tsantsig da damazhigil keghada digit hakwar kwar kum dzama ba kwan nnumf mathat me digit kem tag nnumndiu da damazhigil ba a damma bama ma igagha su kwa yighagh biya kwa yiga wara ku ba wara maba digit dud ya virdigda damazhigil a kithkiyam na kithig da damazhigil kəwahallin kiyam mavakai nim yam ba dama miyam tham klawa jaman baɗum da damazhigil ma hikykiyamna kewahal, kiyam mavakai nimyamina ma wa maya abulkiyma da da mazhigil jaraba hala niyama ma ba kithkiyam nan kiyam ndakwi kiyam bathina kəhenkala miyami mabakai mimyam mall wa ndirda kwanimna manna ɓakkiyan ndkwan da damazhigila toh ba mung haipa miyam keskim yama kiyam ba gyar na ke hala miyami kiyam mavakai nimyama digit kiyam ghalg nimgam vaka da damazhigil ba wana makiyama dum ma hankala miyam band duda. Kiyam zhara digit ya fukiyama da da mazhigil ud fugarəi kud kidigiti sai da damazhigil wa fugar kithegna kithina banin fuga fukara ba nima fukara barima toh kiskara banin thab ma ba wahalina ma thadina ma vigh nima mau nina sai da da mazhgil wa yard thant yardig ma sa bat vaka hala miyam nina ɓa jaraba miyam devakaya toh me digit intag nay kuma kum ghlala ba kwan vak da damazhigila kithekiyam na banin ba duma sai fan fabavvid nuda toh da ɓag vakag kawar dauciya ndza zarhagha war-war nina ko au tagar tagav ba ynd nima ko aunina kithe kiyam na ba da mazhigil ba ɗuma mau nina sai hekkyam bada damazhigil sa i kiyam fubar vid mahida toh kam ghala ba taimaku vakaru momuna digit ɓaga ɓag da damazhigil sirge sirga ghraruwa ma thayaru wan am nurana toh ken zhara ba digit tuvukar. Wa daga da farkowan da da mazhigila sai kuramina kum zhara ba. Da tuda da kwa mung devakaya ma mularau kudanan toh auci num takra mungaghina agha mung devakaya udagh ɓisha wahala udagh bishan a thada agha nighga nighga a mulghai kudaghga kuma aghamulgaru mulg kudagha dada kwa mung devakai mulgharu mulg kudan tsa ci ba wahalinda kwa maya mung wa nmung devakai ndawki tagan in ma’i devakai aman in ma’i devakayawara ma mung devakai tsabar ba ghirtha ghirin badzal badzeg kud nda kwana ku udagh sagau savakagha magha mung deriya mulgaru mulg nda kwi a in mai devakaya min kina lukti kwi marghav da marnim ki digit ya ama kakai nəna kai nda kwar in mai devakaiwara war gha. Ina sagau datagak deganna thate inda tagaro ci kemenin dakwa inda kwi degan mandhi jujia kedgara munna mbatsu ndakwi a ɓagak sirga a gwi kara zuwa dalmn cewa a gaya ndavbi kifigit vakarama toh ba badzga dunibimu ma mung digita agha velgavil kəzwabagha udagh te tuwahala agha nighganigh ghrava gha ai da da kwa mung turk devakai ts aku ba tirga kusghana anighga nigha ku bat dagalana anighga dada kwa mai devakai ndakwi nda ku ba tawa ndaak nda kwa agha nighanigh agha mung devakaya agha mularu kudagha baghrabagh nda kwani ba da maxhigil nda ku warkant wurg jugujig kwaha mau wa gat nud vakagh mugh mung devakaya agha mularu kuda devakaya agha malatu mung kuda tagi taki gula kagh fukara fug da da mazhigila albarkaci agha vulga kud na kegh nda wai da damazhigil karkara karfkesgha toh in vilgene kuda amunyi tagi dem-demir kiske sirga sirg kiskaya mun’i ba thenna then bad gaghintuvuk nda kwi kigh ndakwi bandgi ndza ɓaghghabi kigh nda kwi mandgi ndghaza me devakai biya toagha me di mulgaru mulg a me dan me di mulgaru mulg a me dan kiɗɗ tirvid mahud ke mulgaru mulg cewa takiya damu kud tsum adugi kudan ki ud ba gyan tsum mung devaki tsum mulgaru mulga hinana tsum mulgaru mulga hunana tsun hina double nin kegha addiga heng bu hena hekith agha keskabaghi a zhara agha zhargan mai devakai amung agha zhargan agha ghubasg aya ke mena aya he kemena mung agha guya ta kwana a tag bandon ndighuɓasga kalkaln wahi tagan bi ma kuma agha ɓa nabiya agha zharna baggyi ma thayaki guya tagan band gi banda ghubasg de ghuɓasga kwar. Kwar maro bi cinganbi toh shagrbi ta kwah ma dunibi shagarbi ta kwah ma dunibi njdigana duniyin bagav bi ndikwah biya a kwa mamen bagav ndkwahi ku ba li mulgaru mulg kudin nda kwi. Kuma ma ma’i cewa takiya de dabarya ghravate cewa takiya shagra invelga velg kuda mbatak ke kengana amtsgi man mtsan nam tsiga i nthenka thenk kəhengamtaka a ɓagan ghravagh cewa takiya a mularu kuda mam tsanan tsy da thekwa theg wanin tafka da thekwa wanin te faya ma ghau vilgan kud tsa tagi taki ɓulal bulg da maha’ibba degi da fugara fug dada mazhigil tuvukwa inda cinga cing kem takra ki ba bahira a fara fug da da mazhigil kəzira menna á fara fig da ma ma zhigil ƙadugha menna á dagh kəfathimi tudana degh kəta us kudana velgavelg kadardz kudanan a mud tagana ai tagar ba temtakva aarvid mahuda tagav tagar bad dzagya huda agha sirgakud ndakir adaba agha mung de dighagha in sirgabi kəmena mung bi bandgi nghane kemena agha guya ta digiti mtakni kətagani toh marobi vak da da mazhigil biya toh kamnd tsum kamsirgau tha nimnd me digit kəm sirga numnd tagam tagamnda karatuwe taga m ndau tha numnd kawai ma na ba zarha thekna kəzir biya karatu ar bagan ghrava tina Mbata karda sirga sing kadigiti ku ar karanta ba degiti da chucitra ka aar karanta ba digiti da kartra karga ko ar dama digit malgar- mulgaru kuda mara sira gharavana-ghravatra tunda kagh babard dadd ɓaghabi kwanya magha ghala ba kwan ghravagha toh kwarantina ɓagav de kwaɓa karantina ɓagav di dedigita toh kagh agha me devakai dega zig nda kwa tharkene nitr kwani ngulma agha-devid ada ɓak makaranti wara agha da njda band kwah ba gyayana toh zarha ardiga hennah ba gyagyan me digit ar sirga sirg nitr bi mtakbi tha cingan biya ka ma mung daliliya dole magha mulgaru ku-a mulvaru mulg kuda ama men dekwah tsum ma thaya mung kwana kedant karnauyi zira dana á in mung devakai thaɓa zarha mena arme devakai a ma the in ɓagtra kwaha ma kwana ma shagra vak da damazhigil nda kwa ma ba shagrka kagh nda ku mulku mulg ghrava da damazhigil kiskegha guya karkarakarg tha damvakaya